Oa zalah eky azafady edy nagnino ma izy tô nataonao raha lako ndraiky fa tsy raha legioma mah tô raha magnan'tô tsy tiàko e tegna ovao malakilaky azafady e fa tsy rariny loatra.